Anggo pohon-pohon ntongan kan songon arambir ayu ayu aha ayu alogo <hesitation> ambasang mangga koweni ingul buah pora bargot, dohot arambir mala songon arambir ntongan kan arambir nai mambaen pati mambaen miak dungi bulung nai mabaen aha bo mambaen sarang ni katupat molo songon ahantongan bo molo songon bargot o aha nai ijuk nai mambaen tarup bisa juo mambaen sapu oni aek nai mambaen ngiro, ngiro i naron dung i pamasak manjadi mei naron gulo bargot dungi anggo aha museng ntongan bo anggo ingul ayu ingul bisa mambaen papan papan nai mambaen bagas mantongan kan mambaen tiang tiang nai bagenan torus mambaen aha upang upang tu tingkap bagenan molol songon buah pora ntongan buah nai mantongan dungi naron batang nai molo itaba nabisa juo dei mambaen soban buah nai ntongan bisa ibaen kalak o tingting na ninna i mambaen asinan ni alak buah nai bisa molo songon aha ntongan ayu aha do ayu. Ayu ahaan ayu ombon bisa pamoromon ni pisang aha nai bulung nai i paiang jolo bulung nai baru i lompapkon tu si pisang i, ima manfaatna anggo ayu ombun mala ayu ahantongan bo ayu pang o pang aha ni aha ayu aha do gorarna ayu ulang ayu ombun nangkini ape sanga ayu aha be gorarna bedabe dabe ana bahat ntong ayu nai <noise> molo bargot nangkin kan tong ijuk molo a-ayu atunggal bisa mantong pangha pangha aha ni saba aha do o batas batas ni saba molo jambu ntongan jambu orsik bisa i jus bisa jadi vitamin na ninna i, molo jambu aek museng ntongan bisa i aha bisa i daisan <noise> ibaen lasiakna ibaen o o aha na do ibaen sirana ibaen gulona jadi mei ntong non jadina non rujak rujaki mandaisi <noise> molo pohon apaea muse ntongan ayu apea bisa i guris batang nai jadi kaluar mei ntong gota naikan bisa mei idaek o kantalan nai sikarap nai gorarna molo aha ntongan do aha do museng gorarna molo sibodak ntongan kan anggo sibodak buah nai bisa igule bisa ibaen karipik. Bisa ibaen <hesitation> aha do rondang-rondang na ninna i batang nai bisa mantong ibaen soban pala dung aha <noise> mala tarutung musen tongan kan anggo tarutung nai bisa dei ibaen o papan juo tarutung nai tong kan jelas mantong kan panganon, molo ambasang tongan bisa ibaen asinan rujak-rujakan na ninnai mandais-daisi bisa juo ma ipe, mala kuweni pe sarupo juo mei dot ambasang batang nai bisa ibaen soban.